Oniliko, uliko, uliko o'on, uliko una, uliko uxi, kokol, o'on, uliko, uxi ñe'ó o'on ni o'on, uliko ñe'on, uliko uxi kom, uliko uxi oni, uliko uxi o'on, uliko uxi oño, uliko uxi, uliko o'on, uliko una, uliko ux <hesitation> iko ñe u'un, uliko ye'ón, uliko kom, uliko oni, uliko uu, uliko o'on, uliko, uli, uliko uxi o'on, uliko.